Raha ny fahafantarako azy ny lokony aloha dia efa samihafa, ny soavaly matetika volon-davenona, mainty, fotsy, sns, fa ny zebra tsy manana loko afa-tsy fotsy sy mainty. Dia ny fahasiahany ihany koa ny zebra masiaka kokoa raha miohatra amin'ny soavaly.